To mi nani unni kaima njayri, jannde geography wara ta dow hore am, e jonde jami'are, ko nden wala ko jinni Yan, to mi haani, bo mi anndita ko modibbo Amin janngaata.